So tawi aɗa yiɗi defte ñaamde fenndiide e nder mikoro oond, a huytan dow ko fenndii ko. Kuɓɓa mikoro oond o haa wula jaw. Mbaɗa hen ñaamde haa ñaamde nde defo haa nde ɓennda.